<hesitation> Karazagna lasopy mba haiko alôha zao: misy lasopy chinoise regny de avy eo koa misy lasopy legioma, <hesitation> lasopy tongotr'ômby, lasopy silamangany regny de misy koa lasopy atody fô misy le lasopy malaza amin-jeo igny ai <hesitation> lasopy van-tan fa anà kôa mandeha am'regny le hôtely somary lafolafo regny de misy an'zany hoe lasopy spesiala <hesitation> zay aloha mba azoazoko onona.